مشروبي المفضل هو الشاي بالنعناع، طريقة تحضيره بسيطة، وسهلة، أول حاجة نغلي مية -على- في الغلاية، بعدين نحط شوية شاي أخضر في إبريق، ونسكب عليه المية المغلية، نتركه شوية؛ حتى يركز، بعدها نضيف أوراق النعناع -الضارجة- الضازة، ونحلي بالسكر على حسب.